Ny misakafo any amin'ny toeram-pisakafoanana no tiako kokoa noho ny mahandro sakafo ao an-trano. Ny antony dia izao. Rehefa betsaka loatra ny asa tsy maintsy enjehina dia tsy manam-potoana intsony hikarakarana sakafo. Dia tsy manam-potoana ihany koa ieritreretana hoe inona ary ilay sakafo atao. Fa tonga dia afaka dia mankany amin'ny trano fisakafoanana dia mijery mialoha eo dia mikaomandy dia vita.